Za mbola tsendriky nivizity pey zen̈y za e mbala tsy ary niboaka Madagasikara feky, fa efa nan̈ana eritreritra hiboaka ndraiky. Fa izikoa zaho tafiboaka ndraiky drakidraky za mandeha ôhatra pary ekizampila mandeha Fransy, na mandeha Canada, na ôhatra mandeha Môrisy, zay ziô pey tiako andianan̈ana feky kô fa za tafandea miboaka fo.